Nii ongi nui roki ong nong howo kongnuru ngong, howo kongnurumo ongi manguru kori nukong. Manguru koriki nui honno ngong rentinopo tikiko unukong, tikiko unui roki ho nong sipaka ngong kong hoyori timah unui. Hiya mirahu toku noi monongong tiki ongi nui, tiwongori roki ongi nukong, nui nui nui iro owo umuro eneke ongi unuro unurong hoyori manguru namah unui